Ohatsany reko masiesieka iha nandroany ty vasa nagnino? Ity aho vo va? Hm! hafahafa koa fijereko anao ty karaha olo masieky tsy hainao hoe nagnino, normaly avao ity sa ho soa avao ity va?